Anre-anre aga iya deqna masussa nadekke tapojinna. <noise> Ero iyaq lupoji manre indomie e. Nappa ero indomie e, magampang leiruntuk, magampangto iyakkibbuwaq. Ero indomie e, linasu bawang atau lipellangengngi wae, nappa leboloq. Ipassibawangengtoni bumbunna. Nappa ero indomie e, weddinni yanre. Deqna masessa akkibbuwarengenna. Wedding aga lepasibawa telloq, nanre, atau basso. Erona magi lupoji manrewe indomie.